أفضل إني أكون الطفل الوحيد علشان أحصل على الاهتمام الكبير من الوالدين وعلى الاهتمام العاطفي والصحي والدراسي والتعليمي وكل مجالات الحياة راح أكون <hesitation> في اهتمام كبير وراح ويكون عندي <hesitation> متوفر حاجات أكثر من لما أكون عندي إخوة كثير.